Барои ба назар гирифтани манфиатҳои аксарият дар баъзе ҳолатҳо муҳим аст, вале бояд эҳтиёткорона ва бо эҳтиром ба ҳуқуқи дигарон рафтор кард. Ҳар шахс ва гурӯҳ ҳуқуқи худро дорад ва нодида гирифтани онҳо метавонад ба адолат ва баробарӣ осеб расонад. Пас, ахлоқӣ он аст, ки манфиатҳои ҳама бо ҳамроҳӣ ва ба таври инсондӯстона ҳимоя шаванд.